بحب لعبه سباق العربيات لاني بحب العربيات جدا بحب شكلهم <hesitation> و صوت الماتور بتاعهم فا-اكتر اللعب الي بحبها وبستمتع بيها لعبه سباق العربيات